Tailandia, jae mopeti teta tuiasague europapegua mbaeti yaikua kavi mbate, mbaeti se aikuakavi mbate kirei kua reta <hesitation> ueya yemomanduare ani kua mopeti historia, kirei rako kuareta oikova, eri oimeko aipo jaereta <hesitation> mbaeti yaikuave ani oime ko jareta oporomembeu kieriko oikoreta, jare kireiko jetareta hasta kua momneto oikova, jare oikovaera, jokua se mbaeti aikua.